Chimbant'annu faidi fu prus. Sa cosa fu pru libera, pru tranquilla. Bessiasta seenze neusciuo. Andasta a giogai normalle. Nosu, innoga, in biddua fuau su. S'appuntamentu in prazza e chresia, giogaiausu a prazza e cresia. A ba giogai a palloi, e diversu giogusu. A birrillasa, custas cosasa. Se renuiausu tottu innia e giogaiausu innia.